Ny mombomba ny GPS izy karazana milina na machine araiky izay hentina fitaovana andeha hijerevana hizahana toerana, ,na lalana io; na toerana.